Gne écureuil zany koa sa lafa mangaseky gn'andro da mi agnatine kakazo agny indreo mipetraky amign'agny indreo fa alohan'izay ma- alainy aby e sakafo izay sakafo hitany aby da indesiny agnatine kakazo igny da ao amin'izay indreo lefa avy gn'aseky sy mizosozoso ze raha voangondreo ao igny avao hoanindreo.